खासकरके जानबर अपना खाना पिनाके व्यवस्थाक तहिन दिनके ढेर घुम घाम फिर करतियाँ आउर अपना <hesitation> खान पिनके व्यवस्थ करतियाँ । हालाकी कुछ जानबर अइसन फेक हँइ जउन दिनके सट्टटा रातिक अपना शिकार कर्ना ढेर मन परैतियाँ । जस्ते की बघटा होइल, गदुरा होइल, चितुवा होइल, मिड्का हुइने या चम्गुदरी हुइने यी जानबर दिनकेति जेदा रातिक अपना शिकारके तहिन बाहिर घुमतियाँ । कहिकि एने दिनके उत्रा अपनेआप ओहके सुरक्षित नाई मनतियाँ आउर दिनके तापक्रम फे जेदा होइसिकता तभिमारे एने जेदा <hesitation> दिनके सक्रीय नाई रहतियाँ । एने रातिक सक्रिय रहतियाँ आउ अपना खानापिनाके व्यवस्था फे रातिके करतियाँ । हालाकी अइसन बहुत कम जानबर हँइ जउन रातिक सक्रिय हो के दिनमे अराम करतियाँ ।